<noise> Ya, le <hesitation> misy zegny maillot de bain ein de misy ndraiky edy lunette de misy bonnet, matetiky zegny izy i arakaraka toeragna zegny no miexiger agnanjy fa antegna zegny koa tsy tia ôhatra hoe maillot de bain hindesigny mande piscine a, kao tsy tia ho legny randrana magnatô bonnet o, de kao te ahita agnaty rano magnatô lunety <hesitation> lunety.